<hesitation> sim n ni iŋɛ se'em tɔgɛ bɔ ba taaba pa'alɛ dia n bo zi'an de la ba ni dikɛ la ba inya la ti ba tara wa'ara la n pa'alɛ dia la n boi zi'an. La san de ba kiŋɛ la zi'an ta nyɛ dia la gee lebe ba taaba zi'an la na, fu wan nyɛ gee ti ba wa'ara ba inya ŋmɛrisa, ba ŋmɛrihi se'em la n pa'alɛ dia la n boi zi'an bee ba ni dikɛ la ba inya nyuuŋɔ kiŋɛ ta sɔ taaba la ba taaba la san wum nyuuŋɔ la ba wan dɔla ba. Ba was ɛgeri koo ba wan miina ba inya la gee kina se'em la n pa'alɛ ba dia la boi zi'an bɔna ti ba wan kiŋɛ ta di.